ارے میاں، گرینز کو ڈائیٹ میں ڈالنا ایک دم ایزی ہے، بس تھوڑا سمارٹ چوئس کرنا پڑتا آپ کو۔ وائٹ رائس کی جگہ براؤن رائس ٹرائی کرو، فائبر بھی ملتا اور پیٹ بھی بھر گیا جیسا لگتا۔ بریک فاسٹ میں اوٹس یا دلیا، بروکن ویٹ ڈال دیں، مست ہیلدی اور پیٹ بھر جاتا۔ روٹی بناتے وقت ملٹی گرین آٹا یوز کریں، جیسے گیہوں کے ساتھ جوار کا آٹا، باجرا وغیرہ وغیرہ۔ سنیکس کے لیے پاپ کورن مست آپشن ہے، تیل کم یوز کرکے بنایا ہوا تو ایک دم لائٹ ویٹ دکھتا اور مزیدار بھی بنتا۔ سلاد یا سوپ میں کوئی نہ بارلی یا ملیٹ ڈال کے سکتے، تھوڑا ٹیکسچر بھی آتا اور نیوٹریشن بھی ملتا۔ بریڈ کھاتے تو ہول گرین بریڈ لیں، وائٹ بریڈ کا سین کم کریں۔ بریک فاسٹ کے لیے اپما، پوہا جیسے انڈین گرینز والے ڈشز بھی بیسٹ ہیں۔ مطلب میاں، گرینز کو الگ ڈش نہیں بنانا پڑتا، بس ڈیلی کھانے میں تھوڑا تھوڑا ریپلیس کر دیتے تو ڈائیٹ فل ہیلدی ہو جاتی۔